جبل ما أشتري سيارة أو دراجة نارية مستعملة، يعني لازم أفحص الأجزاء التالية مثلا المحرك ،نظام الفرامل، حتي الإطارات والهيكل أتأكد أنه مستقيم وما عندة أي علامات لحوادث سابقة، ونظام الإظاءة والأشياء الداخلية ،مثل فحص المقاعد والأزرار حج السماعات وغيرة وأتأكد بعد من تاريخ الصيانة وأجربها أسوجها وأشوف أدائها العام.